Obuna obunahuriire ngu ni nk'omugisha, nkaba mazire siniya nkamazire ekyamushanju, haza nkaba ntine amasiko goona ngu daza kubona school fees, so kunamazire ekyamushanju ndyaho nshobigwe ndikugira bwenu obunamara ekyamushanju ndaza kukora obwa house girl, naba ndyaho mukuru wangye yija ayegurubiine school fees yagira ngu orikuza mu senior one, mu- mu secondary naagira nti otyo, nayebara mubantu abine omugisha, ndakikunda munonga ekyo kureeba ngu nkagira omugisha.